इ धर्तियमा मछरिह कुनहु कहवा कुनहु कहव, यापन यापन थउरामा रहके जियै सबह बडै । कुनुहु मछरिया लरिनिमा जियसै, कुनुहु मछरिया पोखरी मा जियसै, कुनुहु मछरिया समुन्द्रमा जियसै, कुनुहु मछरिया रप्ती मा जियसै ओसने यसनुक मछरी क मुई नाउ लेवे जाई बडही जुन मछरिया हलिय डल्फिन । डल्फिन समुन्द्रमा रहसिय । इय गहनी रङ्दार हसिय, गहनी पौडी खेलाईक हलहली